Tidaa tastnati'ite, tastnati ndida xa ku wuku kutyi, tastnati te kida wati takati kida wati takati nduti ñaato, <hesitation> kiti macho, kiti dii nindi ti kida wati takati te xa ni kara takati te dada, dada ñu daketi <hesitation> ndiwiti, daketi ñadi ñu mu takati danga te ñu kawa kiti ñu fe xa nandu ñadi ndiwu te ñu nde nataawi daati dada ku kui kiti nda ndo narati te kitat wanduku ti xa kaa daati nxu ku vida xa kidawati <hesitation> takati, nxu ku vida, tidaa